Diip ngu set savrama gi qera ma gramutki ra dangi. Tadangia bai ip yase diip magat da quasik i saka ra dang luya. Dap tatap tama kotka diip magat dara dikdik mana qa da ra taraqianinemuk ba ma damga Manama gramutki ip naninquka da ra nandalki. Diip qi kiknak dii qiatit prang. Magat dii tanar li luqa. Ma gramutki giknak era daldalki era. Luya ma gramutki dii luye da ngana ma qaqet tamen da luya. Murl i ama lavu bai p ut narli luya ma gramutki dii ut darlam aa i ama qaqet tatit ip savrama men ip tamen. Nani ama qaqet tatit. Tika ma quata dama nangina. Ma qaqet ta tit aa ba simuk. Sika ma nangina ravaik ama slamungi, da sika ma quata ara vait. Ip magat lungre ra takmat nangat ama men de tika seka qiak ama ngarl nangi dap kua yari ama lavu ama sarlura tarvirl sa lungra ma men. Diip yari ra daldal sayari da ra men lungra. Diip ngi daldal kiera. Da gurla ma qaqet kuari di vat ma qasa de diip tar narli luya ma gramut ki. Quarla ma qaqara amit dama burit da ra narli luya ma gramutki era daldalki era deratdrlam i ama men aa era men i ama qaqet ta sua ra mamen ip lep ip sevuk savra ma custom. Sevuki i ama custom de lep ngareng damna salamut pat luqa ma nirlaqa. Lungra ma slamun de ra tuvam na ngat ip lep savat liqa ma nirlaqa. Lungar ama slamun de ra tuvam nangat ip lep savat luga ma nirlaqa i ra mak naqa. Lep lungra ma slamun ngat dan yase ip ngara men dera ngara men. Diip ta daldal ama gramuki da ngi narli qiknak de ngiat darlam i ama mengia. Diip magat da ma qaqet tat dan savat lungra ama sarlai ip tamali na lugra ma sarlai. Diip ama gramutki da ngana ma rlengi. Ama rlengi de ra dik dik sap ki diip magat da ra kutmas matki. Ngi kut naqi vrama kotka ovas dap kua vra ma kotka arlang da qaknak dap kua vrama pulangarlang. De dip kiknak de qiknak de kiknak de salap. Qauasik tagurl ama gi ip kiknak kuarla. De sika qi namana ma gramutki ip ngi daldalki de qiknak, de qiknak salap. Kausik i lungra de ngaraknak kuarla. Ngarak de ngaraknak salap. Dap ma lavu ra tit ama nangina ratit savarara vaik ama mengi. Da seka ma quata. Da ra suta rama slamun aa ba ip magat da lip sevuk da raturamis. Ama quata de ama tak dap ma nangina de amanis. Ama lavu ma nangina lure mada raruirl sara dera lavu ama sarlura raman aa ba ram sam pa ma nis ip diip savat luqa ma nirlaqa. Tika ama lavu ama nangina di ratdan aa ba ramsam ba manis. Diip mangat da ma quata araqik luya maslamngi. Lep ma qaqet tadan pat luqa man nirlaqa. I ama custom ngar on bra qa pat luya ma nirlaqa. Ip magat ip lep sivuk savat liqa ma nirlaqa dep magat da ngaranging damna dapkua ngarararas iqua ma talak ba ma gi de rararlas i ra daldal ama gramutki. De diip ama qaqet ta narli qiknak i ama qaqet tamen. Diip magat da diip ama qaqet tatdan savat luqa ma nirlaqa ip tam ngiam, tatlu ama men i ngara men De luya ma gramutki de luye qaknak salap luye. Qanamana ma kundu ba ma gi de lungre ngaraknak salap. Ngi daldalki era de ama qaqet mai ra narliqi da ngit. Saquridi qua sadama dam gua ba ngi dal ama gramutki de dip qaqet mai ra narli de ratdarlam aa i ama mengia i ama qaqet tamen. Da luya ma gramutki siki ip lep magat damngeng damna ip ma talak bai ip magat dama naggina rat dan sara vaik ama mengi. Ama mangina de biip ngi lureratdan ba siika yase dama lavu ama nangina ramugun. Ta muguna da ra daldal ama gramut de ra mugun aa i nurlisnas nama anis. Da ma mengi i yia men de rami de rami ama nis. Taquap menanas nama nis ba rami ramen sama nis. Sika ngi lu ama quata mamauk sa qaik ama slamungi, ama mengi i ramen i ama quata de ama tak. I ramen de sama taki, diip ta men sama tak de ama slamun angarlavak aa masetka ba danga. Diip magat da luqa ma garamutki de diip ngit samra ma kotka arlim biut da ngia daldal. Ngi daldal da ngi narli lungra luya ma daldalki de ngiat darlam i ama ngra gramut ira dadalangat. De qaki quaski magat ip ama quat ka qit ba qa ngim simuk da qia ngina. Diip quasik magat ip ma nangis qiarvavit da qit ba simuk da qia ngiam simuk. Qati lena de q ki quasik magat ip ma qaqet tatit galna i quie ama custom aa qaiki dap. De ma gramutki dii qi namanma arlengi i ama rlengi de lungre nama arlangaqa nap ma qaval. De ama kotka de tika ama kotka i laqu mema barl ngat. Dap arlangraqa de luqe tatding ama balen savrama vat dap lira kotka de lira ma kotka ip ma gramutki ip kiknak salap. Ama arlangaqa de diip takmat nama arlen. Tatit ba simak dep magat da qa dikdik sap ama arlangaqa, diip magat daqa ba ma rlengua. Da qa siquare qaqut naqi ba ip vep ba qa siquat de qiknak salapde ama tlu qia ma rlengi. Diip magat da qatarqi qa quapmana ngat da qa tisangat savukip lep tateng ma lungra. I lungra de qatika ngi kut na ngat mai ra qarlani de ra quarl ama gi qatki raquarl ama music. Ba ip maqaqet ta teng na ngat dap kua ama qaqat takut nagat darating de raqurl ama music kati. I uru ravang aa ma qaqat nut. Uravang aa ma music i quasik taqurl ama mia qarakarakta ravang ama music era de ra di amagi ba magi. Dii lungre ta talak nangat kati marama drums. Talak nangat de ama qaqat tanarli. dap kati uru ravang ama music de qati ura vanga ma custom navura lavu aravas. I ama arlengi da ma qi ma gramutki i luqe ta daldalki ip ma nangina ra men, dara dalolalki ip ma quata ramen. Dap ma rlengi de sika luqe ta teng, kua ra teng ama sarluga. De ra teng de nama arlengi quasiki i ama gramutki dip ta teng de nama arlengi diip lep ta gutmas matki diip magat da ra quap manama larluaqi dransa ngat ba raru ngara ip lep sevup savra ma talak da ngi lu ama quata i ra rugan. Magat dara teng, ta teng di qati ngi narli ra kut ngat de tika ra kut nangat de ama music aa. Ngaraknak de ngaraknak taquarlna dap quasik iqua aqaik de qiknak moqas. Tika ngaraknak de raquarlna ip seka raquarl ama gramutki i dep ngia dal ama gramutkide de dip ngaraknak taquarlna. De qaki ura vanga ma music, murl i nav ura lava uravas. I ania gramutki dap nganama ama arlengi de ura vanga aa ma music dap. Da ma nangina lure tateng ama nangina de ra teng de nama arleng diip magat d adip da teng ama qip kua rateng ama qip. De diip yiak ama nangi i muk manama ra i madu ra sa tama a teng, mudu ra su ra lungra ma music. Ama teng de livgak i luge ama narlimina naqa ama quatka garluirl salungura ma teng de lip kasu. Dap kua ama nangi ki sura ra lungra ma teng diip magat da nani ki susra ba ip yase diip sura ra lungra ma teng dip magat da nani ki su ra ba ip yase diip magat da ra tak mat ta lungra ma arlen. Diip ta su navirl de ra dalal de lungra de quasik i naquarl tam na. Ama qadirlka de luqe qa raquarl ama ma gi i ngi takmat de qaknak salap. I qua radik nasaramat tanga dap kua ama aqabuqa aa larlatba ba ma galgal it ip tagurl ama gi ama palangit. Diip magat da diip yia amrama mamun gat ip ta daldal nari vuk paralang. Ta daldal aa de ngi narli i qaki raquarl ama muisic i at ngara taqaknak ba ngi narli daldal de quasik i daldal kuarla dap seka daldalde daldal salap. Mak naiki yatit ba yatit prang i luqa de ra tiska ama qadirlka. Da samana ma arlengi i ra teng. I fateng de ngi narli ama quadrika. De qati luve qati yanga ma music i tika ma custom aa navura lavu aravas. De ura vanga ma music kati. De luve lerama ma qadirlka dama arlengi. Da qati ka ip magat dama arlengi de lungre ama music qa. Diip ta dal ama qadrika era da ura narli avuk pat ma qasas i quara teng ama qip dap kua ama arlegi di ngi narli avuk itika ip tateng de naquarl tamna. Quasik i qua aqani de maqas dap kua nan i qati ura vanga nav ura lavu aravas i murl. Ura vang aa ma music i murl sika. Diip ngi narli ama tengi de qit de qit kura ma ama arlengi. Da qit kura ma garamutki da qit kura ma aqadirlka i ma qasrilka qatit tarqurla de qatit kura ma tengi dap. De lareng i ura vanga ma music nav ura lavu ravas i murl quasik taqurl lungre ra ma music. Ama qaqet te teng marama gi ama maik ba magi. Lungra ba dp kurlut iara da kua ra takmat nam a talak avuk pat ma qasa da kua quari di de dip utnarli ngana taqakut nangat ba ngaraknak sika. Ra daldal ama gramutiki dii sika diip ngi narli qaknak ba qaridi ba ngi tik kua de ngi narli madaldalki. De lungra qaki ura vanga ama aslamun i da vra takmat nangat. Ip magat da diip ngu sit de savrama Ama qaqsupka qana ma rebitka. Magat da qian dit qi an dra ba yase ip magat da ip magat d aqian dit ba yase da ma rebitka qa ruqan, quaka ngi sik taqa ta marlitki una sing. Diip magat da ma aqasupka qarukun arluaqa, quaka diip quasik magat ip ngu sing i ama bias pa guelang. Magat da yana parlsana ba slap luqa. Diip magat da luqa qaksik tama marlik. Slap ama rebitka sama qasupka ba qa sik tama marlit. Yian sing aa bep parlsat da qian det. Ip magat da lungra, luqa ma ma qulangqi i ra sik tamgi de ama asupgi. Dap yanansing de kausik ai yianasing pa ma agan dao oa ma ngarik. Dap iara de sama angan nga tit bama qaqat ta kugarl ama dak bama qaqat tansing. Pa ma dal dap murl dvransing de ama qaqat tansing ba ma mamga. Ama gi ngariara ma agan dama ananang. Ama nanagn awa di ama aganaqa i qaksik ip magat dara ditk. Nasaraqa dip magat dararalak ta lungura nemuk navra ma dangit de ama nanangitnak qa. Lenakqe tansing bamitnak ip taqurl ama agan ama ngarik i ransing bam ngat. De lungura i qua naqaki ngi sing da dep paktam. Dap ka sa iara de varak varaktam sama again ama dakaqa i qa ti era pat lunguera ma taima. SSa qa tit de varakvarakiam saqa ba qasik ama qaqet tansing pa lungura i murl ama lavu. Sa ura langas na leranga i murl dap katika arip ura takslap ip utrirang i ama agan da ma nanang ip uransing bam ngut dap. De tika luga ma setka qamit ba dang aa savat lungura i ura vanga i da urinsing ngat ip taquarl murl ama lavu i da ransing. Dap kasa iara de lareng era de moqas quasik taquarl murl luqa ma kotka de luqa de bup na magat. Diip tadik bama dapguas nangat kua, ra dik bama gramut ama dapguas prama qunaski. Ta dikmat ba. ma garamut ama dap guas prama qunaski. Diip magat da nandal ngat de ngi narli i ngaraknak de qaik kiknak moqas di qik moqas dan nani radal ngat de tika ngami de ngaraknak traquarlna i quasik aqaik de qua nana yi. Diip qiak yie di nari ngla dalki de quasik i qi raqaknak. Tika lip qiak iyie di ngia dalki de naka qianak de qianak mavik da qurli luqa. Dap katitkep ba ngia rakatakmat ta luqe i qiknak salap ba ama aknaki ya tit ba qiatit prang katiasdelvya de luyep langarlip kurla ma qaqet pet luqa i rra daldal ki. Dap de lungura nap ma lavu aravus op ta teng ama takmarirang de ngana lungure tateng ama qip bama gi di ama arlengi. Da ma gramutik delina nap ma lavu aravus diip de ngi narli ranam ra ramu ama rluvis ip tet dara dikmat ip magat da diip tan i ra quap man ama larlau da ran sangat ba ip yase. Da luqa ma qrlqngaqa de bup ma ratnatna saqi dep ta rakmat tamga diip magat d angia tit saqa ba savuk savrama avatki. Ngi nansarl ama vatki diip magat da ngi mak sarl aa vatki. Magat da ngia tit ba ra luqa ma arlanaqa da ngia dan snagat. Ma quatka qati ba qa dikmat tam ngat ba savama larlau diip magat da qa dansas na ngat ba yase. Ka ngina damna na ngat sika lip qak ama nirlaqa da qariska diip magat da. Ar luavik taman ba yase sagalka da ratding. Tatat navraqa i ratding saravatki tatding aa ba rat ding ip yase diip magat da sika ma arlangaqa dii lavang daqurla ma lat. Ka raqurl ama kotka i luye ta tapraqa savrama avatki. Ngia tit ba ramga da ngiat dan saqa ip magat da angi tapraqa, ngitdangmas pamitnak tamalangam ip magat d a ngia tuqa ip dangdang damga pra ma luqup ip nani qurlama alangana ngavaran pr ama kotrinak. Ip nani magat da ngia ta etnak de ngia tetnak manama vatki de leni ngia tet naqa i dang dam itnak aa. Magat da lip ngi vuadam setnak delep quasik qaqma alangana ngaran pat luqa ama kotka. Tika luqe la ngiamuqa manama vatki langarlip kurliqa. Ngia vadam sawas ba iv yase dep magat da queliqan nap luqa mas kotka. Nana ma tlu di qaki lungure ura vang i murl da kua qe de ama munga aluraqa eratmatna vra ma vatlei daramit. Diip ma ngarlmamga qatmatna vra mavatlei daramit. Diip ma ngarlmamga qatmatna vra ma slanggam diip magat da qit. Ba qa nan sarl ama vastki. Ka nan sarl ama varam ip magat da quasik lungura da qa mralma kot. Ka tap tama kot da qadan sangat ba qa nangat prama vatki. K nan aa sarama vatki dap kua qa nging surl sara vastki ip nani ra barlang. Da luya ma vatki de ama valvet. D ap lua da ma kunmat ngara mra ma rim. Magat nani qataqa vatki, ka tak oprama vatki ba ip pasrsat da qa tit tama marlan ip savra qi de qatit ba ra ma valval. Katit ba ra m. a valval da kua qatit ba ra ma ama kanda da katdan snagat katit ba qatra ma ka dikdik ama kanda ama arlak ka dik dik angat de magat da katding bra ngat ka mimangat ka mimangara diip magat da ka tungat ka inging damnana ngat la qaquap pram kanda qa. Diip magat da qa mu ama tal vra ma kandaqa i quasik i qua lua nagalna, lua de nasaingias katika. Ip nani ngi tlu ama ngarlanamga i qatolan sama kanda qa de rluirluitkiama dam ini mra ma qaraqa. Tika qatdan i gat tait sa luqa ma kanda qa nap ma gaval Katolan saqa ba yase savra ma varam. Magat da qa qarlam sa mana mavatki. Karlam sa lungura ma Knada, ka rlam sangat ba ip parlsat i qa rlam pra ma vatki ba ip parlsat diip magat da qarl katit ta lungure ip nani savra surl. As karl lep kept ta lungura ip magat da qatit ba savra ma kotka arlimbit. Dap kua samara ma ama munga raqurl ama gi botka i alut. Diip ket ba qarap pamga diip magat da qa dikmat. Ka mak savra ma aqatdangit ip magat da qa dikdik tam ga. Magat da nani qatrama arapki da qavuavat naqia vra qa ba ralak tlak ama luraqi ba ma luraqi yiararat. Ba ip ama luraqi yararat da qatraqi da qa kuapmanaqi da qa tra qi da qa tuqi da lang da qa tit saqi savut savra ma vatki. Diip katit saqia ba sivuk diip magat da quasik mangara ip kara qi da qaruai i qa nging surl aa sarama vatki da quandan aa sarama vatki ip ma qavasdarit. Magat da diip ka tu lungura dap kua iyie de qamit barama kotda qa man snagat ba qa tap [ra gat savrama vatki dap kua qa tungra sarama vatki ba meka rangung aa sara ma vatki ip magat. Da nani kiana barlang. I ama vatki qiaman dii nagal lungura i ama arlangqa ngana. a kotka de liana vang aa ma lat i da ratmatna raqurla dii vat ngana ma custom angara garli de lungura raqarla malat i ratmatna vra ngat so diip magat parlsat da ma laviam dii qurlira vara vatki i ta bralaingi i ama rlak pra qia dama surl aa saramgi de qua ama botka lut dap kua ama yianangaqa. I luqa ma yianangaqa dii luqe da ra ratakmat nama ama lus na luqa ma yianangaqa alut. Sika dip tarapamga ba qatip magat da rarllak tamga magat da ra vaska ba ma qalangainga. Diip magat da remaqa, ta mimaqa ba ip parlsat. Diip magat da ngia kut ma qa i ama iameska dii ngi kutma qa dii nani magat. Magat ngi kut ma qa ba ip parlvarlsat. Diip magat da ngia ngiatraqa da ngia tuqa ip dangdang damga ba ip dang damga ba magat. Diip maga da ma angarl nangi ara lara ip nani qianin mat luqa ama aluska i ama maunga aluraqa. De lungure savrama surl de angara lat lungura i da murl ama lavu ra. Usim nangat pat langura raqurla malat. Iara vat langure ma taim dii qasa ma qaqet ta usim nama takmarirang nene nevit ba quasik t asvim na lungure. I murl nap ma lavu aravasi ura lavu aravas dii tika ra taqatak mat, ura tap damna nama takmarirang dap katika magarip ut dii ura taqa taqmat nama takmarirang. I ut tat nap ama lavu aravas i murl. Ip uratmat taquarl ama lavu i murl tatamatna vra ma takmarirang bama ratmatna nani vra ma slang dii magat. Ip upra matna raquarl dama ratmatna nna i ama ranin i muk marama aluska. Ba magat ip ura matna ama ratmatna vra ma custom i ama music. Ba ama gi dii magat ip sika ura tanang pa lena arlvas i ura takmarirang aa i ama music ura, custom aa qatika. Ba ma takmarirang dii da uratmatna i taqurlama gi ama garamut ba ma arlengi. Luye ngi daldalki de tika qiaknak dii aiatit. Q uasik mangar ip ngi dalki da tika qinak quarla. Tika ngi dalalki dii qiatit de qiatit dii lerama de erang angarlanga ma arlarirang navura lavu aravus. Ngia darlam i ama takmarirang sika dip uratmatna vrarirang. Dap quasik magat ip upra rarl ura qarang i uratmatna variriang. Dii ura matna ip ura lavu aravas nama takmarirang ip taquarl ama gramutki dii magat ip iara vat lungurera ma taim. Dii qarka qurlut pra ma temki ara music. Dap tika ura vang ama music navura lavu ara qamas i ama custom. Dap dii ama qi ama arlengi dama ma qia ma gramutki dii ura vang aa qaki magar ip pat lungurera ma taim da ura taksaluya ma gramutki navura lavu aravus. Ura men de da luye ta dadalki ip kiknak dii qiatit de qiatit quasik magat ip kua ngi qiatit de qiatit. Ngi dalki di di dip ma qaqet mi ranarli. Da kua ngi dal ama munga larlatka di sika mamunga larlatka de sika. Yanga ma music munga larltaka de ngi daldalkaba qaknak ba qaknak ba qaknak de dup ngia narli ama daldal ini ngat it. Kua ngi mit ba sav ma qaval dii ngi snas ta qiak da kua quari di vra ma custom angara qarli da ngi daldal ama qia ma gramutki. Qua ma gi qera ma longa laratka da qabiqa larkatka magat da ngia daldalka da diip ama qaqet mai rara narli lungura ma saun. Diip nga tit ba nga tit paras ba diip kurlut iara de dup ngia narli eratmatna vraqi ip ta teng ama qipde ma kot. Ama kot de sika ra mungat da nani radaldal ngat di quasik i ra daldal ngat na qang. Dap ta dal ngat nama arlen. Murl ama lavu arana ip ura takmat ta qurla nama takmariring i utat nav ma lavu aravas. De magat ip ura tanang ba erang arlvas pat langurema ma taim. Quasik ura langas nirang ba meka quasik ura langas na liranga. Utit de utit da utat nap ma lavu aravas taquarl sama ranin. Uranin ba urelang kurli uri tak sama kabalaqi vrama giqi mai. Dap sika urinin ba urelang i dup magat ip ama qaqet ta tlu dara dat dii lungura. Ama qa ma qardirlka dii ama leqi ip taquarl la ngulsil i ra dik nasarit namen ama munga ba radaldal it nama mungit ama galgal i de radaldal it de ngiat darlam i ra daldal era ba et ngaraknak. Ra daldal lera nama mungat ama gilat ira dik nasar at i diip ama ngarlnangi qa daldal et de ngi narli ama qadirlki de qaknak. Kaknak de qaknak salao ba diip ta dalka era de diip ngi narli avanu dama ganam dap kua vat ma qasas. De ngi narli ra dal luqa ba ma alnaki qatit ba qia tit parang quasik i qiatit de qiatit sagalna. Dap kiknak qiknak salap i raqurl ama gini ini ngaraknak di eni ngaraknak avanu, qiknak de qiknak salap. De lungura ma music navuralavu aravas i murl di utanang ba lungura arlvas. i ama gramutki, dama kotka, dama gramutki, dama arlengi, dama teng de qurla- Magat ip ura men da lungara tika i ama lavu ra teng bra ngat de dip ura men da lungura ma taim. Diip uri tak sanas i uri men di uri men aa qasa da lungurerai i qasa ma qaqet ta rarlmagat i ra teng da qakia ma music nevit. Pra ngat. Dap katika ariqip kurlut pra ura vaik ama slamungi murl de ura vang aa ma music nav ara lavu aravas, ama custom de meka ma barlini. Ip katika ura dadambat, qurla uri langas nini, qarala uri langas nama gramutki, ngana ma rlengi dap nap ma lavu aravas magrip ut dan dambat pat lungere ma taim de magat i magat ip ut dan dambat.